<noise> <hesitation> א חלק פון <hesitation> רייניגן די ציינער נ- נאכ'ן עס פוצן איז דא וואס- א זאך וואס הייסט פלאס וואס דעס זענען א- לאנגע ווייסע בענדלעך וואס מ'לייגט צווישן די ציינער און מ'שלעפט עס אהין און צוריק ארויסצונעמען אלע שמוץ וואס זענען געבליבן שטעקן אין די ציינער.